Mɛpɛ dɛ mɛyɛ nyimpa a onyim nyansa papaapa. Nyansa tum yɛ adze nyinara, otum yɛ ndzɛma bebree. Ewɔ nyansa a obi rutwa wo akohwe koraa ibohu. Asɛm a no mu ayɛ dzen koraa a ba abɔtɔ gua no ibotum ehu no mu nokwar a ɔwɔ mu. Nna <hesitation> ɛno koraa kyerɛ dɛ eyɛ - nna eyɛ obi a onyim adze papaapa, w'adwen mu ebuei. Ekɔ skuul a ɛmmbrɛ, enyim adze papaapa mpo ma ɔbordo mpo a ɛna mpo abɛgye dzin yie ntsi mususu dɛ mɛyɛ obi a anka n'adwen mu ebuei papaapa. Agye dzin a na ennyim nyansa mpo a wo dzin a agye no nyinara bɛyɛ ndzɛma mpo dza asɛe nyim na nkorɔfo nyim wo no ntsi nyansa ho hia.